إذا لازم نبقى نستنى ثلاث ساعات أول حاجه باش نعملها هي نتفقد الموبايل نلعب شويا ألعاب أو نقرا مقال بعد نخرج شويا من الكارت الممله نتمشى و نشم الهوا ممكن نتعرف على ناس جداد و نتبادل الحديث و بالطبع- بالطبيعه اذا في حاجه جديده تهمني نتابع الأخبار و نسمع موسيقى.